ما أصعب إنه فجأة أشوف نفسي رجعت ألف عام للوراء بعد ما أنا متعودة يعني على حياة جديدة وتكنولوجيا وذكاء إصطناعي بس مو مشكلة، أنا بحاول أتأجلم وأعيش معاهم يعني كإنه العصر الحجري، و <hesitation> أعيشها كأنها مغامرة، وأشوف إيش الأشياء الغريبة والجديدة اللي <hesitation> عاشوها جبل ألف عام.